I ka makahiki 'elua kaukani 'umi kumama hiku, ua huaka'i ko'u 'ohana i ka wahi 'āina hau'oli, ua kapa 'ia 'o 'Āina Disney. Ua le'ale'a mākou i kēlā makahiki akā, nui ka ho'olilo kēlā wahi. Pipi'i loa nāholoholo a pau!